إذا كان بامكاني السفر لأي مكان في العالم الآن، نروح نختار نروح <hesitation> ل-لا سويس، سويسرا. لأن سويسرا مشهورة بالطبيعة تاعها الجذابة، <noise> الطبيعة الخلابة تاعها. نشوف الأنهار تاع <hesitation> تاع القرى نتاوعها، والشلالات والأماكن الجميلة و <hesitation> الهندسة تاع المباني تاوعها.